اكل الفطور باكلو في الفطور و أكل <hesitation> العشاء باكلو في العشاء، أكل الفطور تقيل ما- ما بقدر اكل في العشاء، أكل العشاء عشان خفيف ما بقدر امشي اكلو في الفطور، الاكل التقيل حق الفطور بيمسكني لحدي العشاء و العشاء دي دايما بناكل الخفيف عشان بنرقد عشان الاكل التقيل صعبة على <hesitation> المعدة.